Dunfeŋolu huŋ, wolu siyaata le ko kaatu niŋ kandi tumoo loŋ ñiŋ waaloolu wolu le ka n ñaabo niŋ kandoo be keeriŋ, n buka lafi ka feŋ kulimaa duŋ, bari niŋ sumuyaa naata i ye a loŋ niŋ hewoo be keeriŋ i bi taa la, i be palimaanoo duŋ na le, walla i ye jeesiñeeroo duŋ walla i ye wankeeroo duŋ.